أفظل ذكرى في طفولتي هى ايام الي قديتها في حديقه الحي مع صديقاتي كنا نلعب كره قدم و نركد و نتسابق كنت استمتع كثير بهذيك اللحظات تعتبر ذكريات مهمه ليا لانها مليانه ظحك و صديقات حقيقيه كمان علمتني اهميه التعاون و العمل الچماعي اتذكر يوم سچلت هدف مهم و الفرحه الي عشناها سوا تلك اللحظات كانت شكل چزء كبير من شخصيتي اليوم.